Ñy fomba ifandraisany ñy piso moa, haaaa fampisehoany aminy alalany ñy vatany misy fihetsiky ataony ao: -manahaky anizay rozy lafa mifamihy, ñy famolavolany ñy lohany noho ñy sofiny; fa hainy ñy namany hoe misy raha tiany hambara lafa mitsanga sofiny iñy. -, manahaky anizay ñy fomba fandriany eee, noho fipetrany mañambara raha koa zay aminy ñy namany n.- ñy fihodikodiñany noho ñy fihetsiny fa hainy namany iñy hoe zao zay; aminy ñy fifampiharovandrozy koa misy fifandraisa raiky.